﻿Jaenunga vi kua mbarandupe, ayoka yave mopeti plato se amiga oïape yave, jukuraiñoko jaeta supevi, de que bueno, jaeko oesata kirai mbae jeko peguako oyekava, amope ipuerevi, mopeti accidente, jokuako siempre yaeta, jare opaete mboromboete ndie yaeta supe, yaiporu vaera iñiro yande, jare yaekatavi forma, siempre yaera supe de que ya, yaekayeta supe jekoviara, aguiye vaera opita jukuraiño plato mbae